المحيط طبعا بيكون ماله أول من آخر فهاي شي حليو عالم ثاني عالم يديد يكون فيه مخلوقات ما نشوفها على الأرض ايه الفضاء يعني أنا مو مهتمة في ايه داك الزود بس المحيط يعني شي اي مغامرة نفس القراصنة وبالسفن والمراكب